A taratara tena nana taratara naoma a novana buri tau vigu boana a maa hai teori a taba momohu to kai paku riori kahi raki momohu bono hum to ante tara vamata nana to kahi ma vatei riori bona hai teori beri <hesitation> matatopo teori tea vahuhu ge matatopo riori tea, <noise> me ma bona vahara baiko tea teori tea ma popo teo hum vai teo mata nana. Taba momohu to paku riori na rake riori bono hum mata to ante riori tea poko vamata ahik ta taba tahata ri te kiribari. Bara ava buaka taba to kahi pa kune kahi nao tea ma meha naono, naovu, kahi naovu nau tea ma meha nao no tea ma meha ra su ge sau, sau teara ge ma bona ma si ru ta hun ta nao no to kahi ma vigu ne bona hai. Orepa gono mana no atono tanu tea vigu repa naovo habana nao rakerake habana ma pa dee maa repa ma vigu habana ante be vigu vaka vara vona orepa rake bona me ha taba tohe pa kune kahe teara ke bona a garas ahe to kahi ma vatei net to na ma naono pa. <hesitation> Be gono ma - be gono ma bona garas repa ma vatei e vatavus e bona hai te vei. Be nomaa, bea hai kavara ore pa hio tebona, ge mee kahi ma bari bono vahara beiko teve, ge ore pa mee bari bono hum vai to tei riori to a mataa haana, repa ma vatei ribari ge orepa vahuhu tebona. Be vahuhu vakavara, o hum to kahi popo riori ante bea maa rupi teve va boboha, ore pa tei ante bea maa rutaa naovana nata tea naovo. Amaa meha kaen naovana na nao koari teo naono, na naovo koari teo naono. A peha kaen naovana bona a buhin, na ante koana tea naovo nao teo nao teo naono repa no gono bona, amaa vavaviru, orepa taviri bari bona maa paka - maa paka naono tea vatavus bona hao vai to kahi popo riori. Amaa meha, na hopohopo rori tea maa pusu na maa naono, ge teo overe vai o raka to tei minana bona gave. A peha kaen naovana bona to hopohopo nana tea maa naono, a raaga. A meha, sa rake haari tea popo tea maa kaen hum bona, hai ge tabae, na ante koari tea nao repa no hana koa komana maa vasu ge, amaa vae, amaa gove to tei nana tea vae ge a maa vasu. To kahi popo riori tebona tea vigu bona maa inu teori eve he sa rake vira haa riori, kahi rake koau bona pehapea naono tea hana tebona. O kaen naovana bona a maa subakai. A subaka ge amaa vahara naovna to dao riori bona kekerasui. Amaa meha kahi ante koau tea nao, ore pa no hopo paana maa ante koau tea nao, ore pa no hopo paana maa naono, amaa meha na paku rori bona inu teori paano kasuana. Na kasi mori ore pa hovo tebona. Tea maa taaem va tea vahuhu, repas kas bono kasuana, orepa vahuhu komana kasuana, to kahi pae vahaa vae bona maa rupi teve be matatopo nana tea va bobona.